<hesitation> Raha mandeha ame ame pla-ame toera fisakafoanako mandefa hira mafibe indreo da ity e zakaiko: azafady rô mba azisiziseo ah hoza e hiragnareo za fa sy aharegnesa vilagny ritry misy raha tiagnay horesaha izy io da sy renay ndre hibisibisiky ahay da sy renay aby satria mafy loatry e raha magnenonareo.